بالبداية تأكد ان غرفتك مريحة للنوم يعني تكون مظلمة وهادئة حاول تبعد عن الشاشات جبل النوم بالساعة تقريبا على الاقل سواء كانت شاشة جوال او تلفزيون لانها تأثر على نومك ممكن تجرب <hesitation> تشرب شي مهدئ البابونج او الحليب الدافئ وحاول تمارس روتين قبل النوم مثل قراءة كتاب خفيف او التأمل